أنا بشوف إنه الاحترام متقدم على الحب ليش؟ لإن بشوف إنه من الضروري إنك الناس تحترمك وتوقرك ويكون عندك هيبة ومكانة بالمچتمع وسط الناس ، لكن اما بالنسبة للحب شئ چميل إن الناس تحبك ولكن إنت ما بتقدر إن تخلي الناس كلها تحبك ما في حدا يقدر إن الناس كلها تچتمع عليه وتحبه ، ف هيدي مو بإيدك ولكن اللي بإيدك هو إنك تخلوهم يحترموك.